Marefuji ɗi e tawa e nder bolleji muɗum fu jemma ɓuri. <noise> E ɗe anndi bilwilno e tawa nder, gotcare e tawa nder, jaggere e tawa nder, ɓuru e tawa nder, ojontala e tawa nder e wodi musuji ladde e tawa nder, <noise> bilwilno e tawa nder, inkali batcare e tawa nder. E ɗo kanji woni dabbaje latiɗi kano hai jemma no kanon golle muɗum accata. <noise>